Jari punna ni isse mi apa garring ta kulle maki a'kalili jaki mo sambarangi dikanrei <hesitation> anu pale punna kanre-kanreang nu paka haji a pakkasia injo ere kalukua, ballo todo apalagi punna tinggi i tensi a injo ere kalukua ballo kalia intu apalagi punna tinggi i tekanang dara iya anginung mama ki ere kaluku ka ino ere kalukua sanna kale kasia' na jari punna lapisari' pisa'ringi maki garring anginung maki hekbere nakke injo todo ji saing ku inung etre kalukua jari nakke intu iyaji injo jari iyamintu nakke sanging ku inung ere kalukua, supaya agassing-gassinga todo